باه أنو يكون إنسان مشهور تعاون برشا أنو يتعرف على برشا عباد يعاونوه في مصالح أنتاعو، في العلاقات الإجتماعيه, يعاونوه في أي أي حاجه حتى حاجه يلوج عليها يسألهم يلقوه، ينجمو يكونوله واسطه، في نفس الوقت الإنسان المشهور يحياته تولي ياسر على برا و معادش عنده خصوصيات و جمله معناه.